मए बजारकि छोटो अपार्टमेन्टमे बैठन चाहत हओं काहेकि घर छोटो बडोसे नाए बल्कि आदमीसे बनात हए । और उइसे भि बजारमे सेवा सुविधा गांवके तुलनामे जाधा होत हएँ । तभि मोके बजारकि छोटो अपार्टमेन्टमे रहन पसन्द हए ।